آآ لو جتني فرصة إني نزور مكان جديد مش مشيتها قبل اوكي اه حنختار اه نيوزيلاندا، على قد يعني بنشوف الصورة الحلوة وطبيعة جميلة لدرجة تقول اه اسمع سبحان الله مش آآ منظر حقيقي، آآ لهذا نختار آآ نيوزيلندا.